iklewèe, ili, ìtã, àlã, ùtɔ, ugo, ùzòòni, ùmaamlà, úkàli, ɔ̀wú ɔ̀wúìli, ɔ̀wúìwà, ɔ̀wúìtã, ɔ̀wúàlã, ɔ̀wúùtɔ, ɔ̀wúugo, ɔ̀wúùzòòni, ɔ̀wúùmaamlà, ɔ̀wúúkàli, ìŋúéɖì, ìŋúéɖììli, ìŋúéɖììwà, ìŋúéɖììtã, ìŋúéɖìàlã, ìŋúéɖìùtɔ, ìŋúéɖìugo, ìŋúéɖìùzòòni, ìŋúéɖìùmaamlà, ìŋúéɖìúkàli, ìblatɔ, ìblatɔ̀ìli, ìblatɔ̀ìwà, ìblatɔ̀ìtã, ìblatɔ̀àlã, ìblatɔ̀ùtɔ, ìblatɔ̀ugo, ìblatɔ̀ùzòòni, ìblatɔ̀ùmaamlà, ìblatɔ̀úkàli, ìŋúɛ́ɖì, ìŋúɛ́ɖììli, ìŋúɛ́ɖììwà, ìŋúɛ́ɖììtã, ìŋúɛ́ɖìàlã, ìŋúɛ́ɖìùtɔ, ìŋúɛ́ɖìugo, ìŋúɛ́ɖìùzòòni, ìŋúɛ́ɖìùmaamlà, ìŋúɛ́ɖìúkàli, ìwotu, ìwotuìli, ìwotuìwà, ìwotuìtã, ìwotuàlã, ìwotuùtɔ, ìwotuugo, ìwotuùzòòni, ìwotuùmaamlà, ìwotuúkàli, ìwogo, ìwogoìli, ìwogo nì ínìwà ìwogo nì íìntã, ìwogonì ínìàlã, ìwogo nì. íìntɔ, ìwogonì ínigo, ìwogo nì íìnzòòni ìwogo nì ínìmaamlà ìwogo nì úkàli, ìwozò, ìwozòìli, ìwozòìwà, ìwozòìtã, ìwozòàlã, ìwozòùtɔ, ìwozòugo, ùwozòùzòòni, ìwozòùmaamlà, ìwozòúkàli, ìwomlà, ìwomlàìli, ìwomlàìwà, ìwomlàìtã, ìwomlààlã, ìwomlàùtɔ, ìwomlàugo, ìwomlàùzòòni, ìwomlàúkàlí, ùzòònì, íwomlàùmaamlà, ìwozò.

ìwomlàùmaamlà, ìwomlàúkàli, ìwoká, ìwokàìli, ìwokàìwà, ìwokàìtã, ìwokàìtã, ìwokààlã, ìwokàùtɔ, ìwokàugo, ìwokàùzòòni, ìwokàúkàli alafá alafá nì ìli, alafá nì ìwà, alafá nììtã, alafá nì álã, alafá nì ùtɔ, alafá nì ugo, alafá nì ùzòòni, alafá nì ùmaamlà, alafá nì úkàli alafá nì ínìwú, alafá nì ínìwú ínìlì, alafá nì ìnìwúíníwà, alafá nì ínìwúìnìwà, alafá nì ínìwúíìntã, alafá nì ínìwúínìàlã, alafá nì ínìwúí nígo, alafá nì ínìwúíìnzòò ni, alafá nì ínìwúínìmaamlà, alafá nì ínìwúíníkàli, alafá nì ínìŋúéɖì, alafá nì ínìŋúéɖiínìli, alafá nì ínìŋúéɖi ínìwà, alafá nì ínìŋúéɖi íìntɔ, alafá nì ínìŋúéɖí ínigo, alafá nì ínìŋúéɖi íìnzooni, alafá nì ínìŋúéɖiínìmaamlà, alafá nì ínìŋúéɖi íníkàli alafá nì ìblatɔ, alafá nì ìblatɔ̀ìli, alafá nì ìblatɔ̀ ìwà alafá nì ìblatɔ̀ìtã, alafá nì ìblatɔ̀àlã, alafá nì ìblatɔ̀ùtɔ, alafá nì ìblatɔ̀ùtɔ, alafá nì ìblatɔ̀ùtɔ, alafá nì ìblatɔugo, alafá nì ìblatɔ̀ ùzòòni, alafá nì ìblatɔ̀ùmaamlà, alafá nì ìblatɔ̀úkàli, alafá nì. îblatɔ̀úkàli, alafá nì ìŋúɛ́ɖì, alafá nì ìŋúɛ́ɖììli, alafá nì ìŋúɛ́ɖììwà, alafá nì ìŋúɛ́ɖììtà, alafá nì ìŋúɛ́ɖì àlà, alafá nì ìŋúɛ́ɖìùtɔ, alafá nì ìŋúɛ́ɖìugo, alafá nì ìŋúɛ́ɖìùzòni, alafá nì ìŋúɛ́ɖiùmaamlà, alafá nì ìŋúɛ́ɖìúkàli, alafá nì ìwotu, alafá nì ìwotuìli, alafá nì ìwotuìwà, alafá nì ìwotuìtã, alafá nì ìwotu àlà, alafá nì ìwotuùtɔ, alafá nì ìwotuugo, alafá nì ìwotu ùzòòni, alafá nì ìwotu ùmaamlà, alafá nì ìwotu úkali, alafá nì ìwogo, alafá nì ìwogoìli, alafá nì ìwogoìwà, alafá nì ìwogoìtà, alafá nì ìwogòolã, alafá nì ìwogoùtɔ, alafá nì ìwogougo, alafá nì ìwogo ùzòòni, alafá nì ìwogoùmaamlà, alafá nì ìwogoúkàli.

Alafá ínìwà nì úkàli, alafá ínìwà nì ɔ̀wú, alafá ínìwà nì ɔ̀wúìli, alafá ínìwà nì ɔ̀wúìtã, alafá ínìwà nì ɔ̀wúàlã, alafá ínìwà nì ɔ̀wúùtɔ, alafá ínìwà nì ɔ̀wúugo, alafá ínìwà nì ɔ̀wúùzòóni, alafá ínìwà nì ɔ̀wúùmaamlà, alafá ínìwà nì ɔ̀wúùkàli, alafá ínìwà nì ɔ̀wúìŋúéɖì, alafá ínìwà nì ɔ̀wúìŋúé ɖììli, alafá ínìwà nì ɔ̀wúìŋúéɖììwa, alafá ínìwà nì ìŋúéɖì ìtã, alafá ínìwà nì ìŋúéàlã, alafá ínìwà nì ìŋúéɖi ùtɔ, alafá ínìwà nì ìŋúéɖi ugo, alafá ínìwà nì ìŋúéɖi ùzòòni.